जो फुसफुसाहट के आवाज हो तो जे तो जे आवाज दुशा होले तो जादा किछ ना हो पर जे राटिक फुसफुसाहट सुनुले तो कुनी भी डोर नोटदा। और जे दुशा सुनुले तो एसो सोचदा की कुन इजो जो मेसा मेसा लागो बोलाए।